هنا نبي نتحكم بالآلات، باش نطور التكنولوجيا ويبقى عندي، نبغى مطور عظيم، وكأني روبوتات، وتحطم كل الآلات ويبقى هكا شيء عظيم <hesitation> نخلق بية أي ثقافة، نخلق بية <hesitation> تطور للعالم زيادة، يبقى منفعة لإلنا.